Rí na̱ya̱xu̱u̱ ikhúúnꞌ, mbá <hesitation> mbá rí maxaꞌ, <noise> maxa, giaxe̱ maxa, na̱ya̱xu̱u̱ ikhúúnꞌ mbá, mbá rí kósa̱ kuitsúun mitsaanꞌ, xó xaná maxa, ixe̱ maxa, dí ndayá rí <noise> nambáyu̱ꞌ tsúúnꞌ na̱ꞌgéxe̱lo̱ꞌ nambáyúꞌ ne̱ ná rí inuu ju̱ba̱ꞌ rí xtáálo̱ꞌ. Xúgíí júba̱ maxa, kuitsúun gagi máꞌ eꞌne a̱kui̱nꞌ mangúún porke ríga̱. I̱mba̱ ná rí <hesitation> nijndoo <noise> nda̱a̱ ni ra̱xa̱, xúgíí xání ri̱ga̱, jíná ikujmaa rí xkuaꞌnii xání. Traꞌa̱ júba̱ rí mbá̱ ngidi inuu porke nda̱a̱ rí ma̱ꞌgí xe̱ꞌlo̱ꞌ rí mba̱ꞌyóo ma̱ꞌgí xe̱ꞌlo̱ꞌ, tsaan xa̱bo̱ ñajuanlóꞌ juwalóꞌ. Ra̱ꞌkhá xúꞌkhue̱n rí ná maxa, maxa máꞌ ná rawuun mañuu, maxa máꞌ ná, <noise> júba̱ maxa ná mbá xúgíí maxaꞌ. Naꞌthán rúꞌkhue̱n rí, inu wámba̱ nirudu̱u̱ꞌ xúgííꞌ kuitsúun, mitsaan, xkuaꞌnii ñajuun géꞌdoo rí ixe̱ rí maxa ná juwalóꞌ. Mbá <hesitation> mbiꞌyuu nu̱tha̱nxo̱ꞌ mbá bída̱ kuitsúun ñajuun ne̱, <noise> rúꞌkhue̱n naꞌñu̱ꞌ rí <noise> na̱ya̱xu̱u̱ ikhúúnꞌ mbá kósa̱ rí maxa, dí naꞌne rí <hesitation> dí xkuaꞌnii asndo mitsaan máꞌ jmiyo̱ꞌ ikhúúnꞌ tsúún xtáá xuajen ríge̱ꞌ. <noise>